Телевизор ин як қуттист, ки вақте ки ту тугмаро пахш мекунӣ, телевизор бо ёрии сим ё ҳавоӣ бо як маркази махсус — ки онро “студия” меноманд — пайваст мешавад. Онҷо филмҳо, барномаҳо ва нақшҳо тайёр мешаванд. Телевизор ин сигналҳоро мегирад ва ба расм ва садо табдил медиҳад. Дар экран ту филмҳоро мебинӣ ва садоҳо, сурудҳо ва ҳар гуна овозҳоро мешунавӣ.